Nako menurut ngoji manga giama yang i fafaja manege harus wa si tiodo, was tiodo nanga giama yang i fafaja o pake akere yang i i tebini, akere yang i tebini, wa ese- ese nanga giama wo pake saboung. Sabong mane wa ese- ese nanga giama, nanga sera sera giama, nanga giama saat biar ma fafaja manege i meiya, nako wa ese wa was tiodo de akere biar i tebini, nako nanga giama i tebini i faja ua mage sagala macam panyake sagala macam kuman de ngone manga diri yang de ngone manga manga gia i meiya, lo dadi wo sehat, sokmanege.